Ai wau i ka meaʻono momana no ka mea ʻaʻole wau mamake i ka meaʻono liʻu. no ka mea ʻai momona loaʻa na mea likeʻole i hiki ke ʻai e like me ka kaneka, kokoleka a pela wale aku.